أنا بنفضل الموسيقى الكلاسيكية، ما يكون فيها موسيقى صاخبة، أما ال- ال <hesitation> العصرية فهي صاخبة جدا، و <hesitation> ومضرة للأذن، ويكون كلام الكلاسيكية يكون كلامها هادي، لكن العصرية يكون كلامها هيكى، كلام مينفعش.